لو كان بإمكاني اختيار قوة خارقة واحدة لمساعدة الآخرين، أعتقد أني بأختار القدرة على الشفاء الفوري. بهذه القوة، أقدر أعالج الأمراض والإصابات بسرعة وأخفف من معاناة الناس. الشفاء الفوري بيكون له تأثير كبير على حياة الناس ويقدر ينقذ أرواح كثيرة.